Ñ'antony ñ'ilà ñy boky fianara: -Hañampy tosiky ñy fahaiza nteña. -Hangampy ñy loha nteña, ñy kabeso nteña aminy ñy fitadidia. -Hañampy ñy fianara nteña koa ei mba tsy ho tara, satria mañomea anteña fahalala, fahaiza maromaro añatiniao.